Kwatɨ janga win, yo, taal, naal, nʊ, nukun, nəbəl, naaləb, təlkʊb, kʊb, kʊb jeli win, kʊbjeli yo, kubjel taal, kʊbjeli naal, kʊbjel nʊ, kʊbjeli nukun, kʊbjeli nəbal, kʊbjeli naaləb, kʊbjeli təlkʊb, fʊltiyo, fʊltiyo jeli win, fʊltiyo jeli yo fʊltiyo jeli taal, fʊltiyo jeligɔ naal, fʊltiyo jeligɔ nʊ, fʊltiyo jeli nukun, fʊltiyo jeli nəbəl, feltiyo jeli naaləb, feltiyo jeli təlkʊb, futətaal, fʊtətaal jeli win, fʊtətaal jeli yo, fʊtətaal jeli taal, fʊtətaal jeli naal, fʊtəl jeli nʊ, fʊtətaal jeli nukun, fʊtətaal jeli nəbəl, fʊtətaal jeli naaləb, fʊtətaal jeli təlkʊb, fʊltənaal, fʊtəlnaal jeli win, fʊtətaal jeli yo, fʊtətaal jeli taal, fʊtətaal jeli naal, fʊtətaal jeligɔ nʊ, fʊtətaal jeligɔ nukun, fʊtətaal jeligɔ nəbəl, fʊtətaal jeligɔ təlkʊb, fʊltənʊ, fʊltənʊ jeli win, fʊltənʊ jeli yo, fʊltənʊ jeli taal, fʊltənʊ jeli naal, fʊltənʊ jeli nʊ, fʊltənʊ nukun, fʊltənʊ jeli nəbəl, fʊltənʊ jeli naaləb, fʊltənʊ jeli tʊlkʊb, fʊltənukun, fʊltənukun jeli win, fʊltənukun jeli yo, fʊltənukun jeli taal, fʊltənukun jeli naal, fʊltənukun jeli nʊ, fʊltənukun Fʊltənukun jeligɔ nukun, fʊltənulkun jeli nəbəl, fʊltənukun jeli naaləb, fʊltənukun jeli təlkʊb, fʊltə nəbəl, fʊltə nəbəl jeli win, fʊtəl nəbəl jeli yo feltə nəbəl jeli taal, fʊltə nəbəl jeli naal, fʊltə nəbəl jeli nʊ, fʊltə nəbəl jeli nukun, fʊltə nukun fʊltə nəbəl jeli nəbəl, fʊltə nəbəl jeli naaləb, fʊltə nələb jeligɔ təlkʊb, fʊlfʊl- fʊlnaaləb, fʊlnaaləb jeligɔ win, fʊlnaaləb jeli yo fʊlnaaləb jeli taal, fʊlnaaləb jeli naal, fʊlnaaləb jeli nʊ, fʊlnaaləb jeli nukun, fʊlnaaləb jeli nəbəl, fʊlnaaləb jeli naaləb, fʊlnaaləb jeli təlkʊb, fʊltəlkʊb, fʊltəlkʊb jeli win, fʊltəlkʊb jeli yo, fʊltəlkʊb jeli taal, fʊltəlkʊb jeli naal, fʊltəlkʊb jeli nʊ, fʊltəlkʊb jeli nəbəl, fʊltəlkʊb jeli naaləb, feltəlkʊb jeli təlkʊb, fʊlkʊbə win.